Yo woma dane surtout wonfou roundoutouma mo dékine mo sindjé, nima sindjé parce que moma roundoutou mo boude niroma ignity, moma roundoutou mo boude niroma gnity mo gnata diongouni titane wani sigui, mo gnata sindjé titane né, ni nire ma same mokama a yike mo sindjé- sindjé nimo bourfo gnitima afé rotou ini thine ala gnity, ala gni <hesitation> ala gnini siguane an sodomé narema bari a yike mo né dike- dike ma néya mo bourfo gnitima, mo gnitima ala gnimi di ni thine sodoma fé néghine fo. Wonfou roundoutouma mo dékini mo soubouni wama- wama mo lome roundoutini titane mo wougounan mo sintane, mo roundoutouma mo sousé fo mo sintane mo kama mo soubouni mo sighine mo yongoni iwane siguima mo fé mo roundoutouma. Mo moulé mo bouma, nro wonfoma nro férine wigna idé fénan ignobéni rastama, mo gnobéni rastama mo fé roundoutouma nimo kousou sédi sédima ma kourma déti koune di koune gnitima mo roundouni ni niroma ilome gnini ni mo gna kotou, ni sousoune kagne fo ninan, ma yike, <hesitation> ni sousoune kaye fo ninan surtout gouilgna, iwigna boungou, ni gouilgna kaye fo ni an gnity gnima fo ka djétini. Mo fé tékine djiki, déne touma déne fé bélé mola soughaghi ghoune gniti moune moka boure niroma igni. Gouilgna dou fiyé sigane niri titima kaye fa mine gouilgna, ka kaye ka lodjatimo nan an boutouma, lodjatini an boutouma, lodjatini an boutouma, nire yo gnédéni dé ni koune kaye lodjatimoni a boutouma moune koke moune sa foune di modo ilouroumo hanni an hospital fiyé wama ila régui foutini koune goulgne koune ma kourma. <hesitation> koune gouilgne koune kaye fo déti ni féré fiyé mo mola, mola doghé wagna, ghounné bigué nro ro wonfo nowou, mo gnata diongouni mo fona yéma mo dokéni ni, mo roundoutouma mo féni ni mo fé roundoutouma yéma mo détini, roundoutima mo roumtitini banguéghi mo nansi ké dibi dorema mo fiyi béne, gnodiou matéghi ila same sa gouwandane nan mo féyi kotou yalé wandane nan a gnity moune bé mo roundoni bé, mo fi dji kabamalé ma bangaghi. mo ma dibine wama mo toké, souna same itéke touma nan, soune toumbou fiyé sighane. Tokéma same aloudé, tokema touma ma kotou kilé adongou loudéme titane ghounou bigué nimo fé an roundoutouma fo mo tong fona ma roundoutouma titane fo horéma mo roumtatini modi kaye hanne wame mo djini mo roundoutou fo horé minan mo roumtitini mo boure niroma igni, moune té mosa rotou wama mo loni, mo moulé mo bouma titane, surtout woma mo gnata moulé mo bouma an roundoutouma. Wonfou nimo fé an roundoutouma nirema same a yike moni <hesitation> roundoutou bé nirema mo kotouni a détini ni ala yédi gnabamoni, mo gnoma mo roundoutouni dike lidare mo bouyema ma soubou dike dike ma, mo férine signa kounane mo kourbou signa kounane moune gniti moune ka gni fé dokou boughe malé, ni boughoune naghi té mo fé régui gnimi kinan sodama néghine nighine mo gnini sodoma toumo déne fo sighine sighe, mofé régui nétine sodama gnini fo kousouma tounoumo roundoutouma mofé kaye fo mo thini mo nigui yéma mo roundouni fo horé minan mo roumtoutini mosa régui déti. Nirome gnitima fo détine sigane, mo thirane sigane mo thirane mo roundoutouma, gnitima nirone gnini <hesitation> mo déti fani pour niroma mo gnata mo thirini sigane mo toye ni fona, ghounne fé sigane. Di dane mola déti di bane roundoutouma bane sila niroma iyongounini bane, goustouma, goustouma, soucarma dé fénan nifé roundoutouma iyongou soucarma, soucarma féyi séne, soucarne diadima fiyé siganan, gnitima mola gnini fo motou mola yongou soucarma tékati soucarma, soucourma féyi séne, soucourma yongou kokou malé, kokouma diongouni ni mounou kokou noung bé ni boumo. Ni boughoune diti a bouye lé férin fiyé fo nan isourou, soucurma fo kokouma go yikati biti kama, soucurma fou kokouma fé dédji mo gni biti kama soucurma mo yongou soucure djadi ma gnity gnima fo soucurma kaye witimo an sina ghounné diongou kokouma, ghounné diongou kokouna babiyone dini diabéte, soucure djadima fiyé sigane, nimola gni soucurma mola yongou soucurma ma gnity gnima mo tékati datane, ni boughoune mo fé régui mo kousoumi mo ki ka gnimi ni mola diongouni mo gnima mo tékati, di goustame nirema yongouni an boude na nirone roundoutouni diongou an bantéye an bougoune u'ki, an dadjima ni mola, nimo kotou mo fé, nimo kotou mo fé ringui ka kousoumi ni boughoune mola yongou hanni mati doron, hanni mo kanré sousoune mo yongou mati dango doron déti santé mo yongon doron bari modo gouititine bane wonfo déne fénan mine djike nini, iroundoutoune an goustou, mo yongou goustouma fo diti goustou nane fo sogoune mo badatinan rame idi hé ho yoma wo koutouni ni léme ti doron idi kare régui roundoutou, kare régui roundoutou ti ki, boughoune fou diki an roudoutounan a ki, an goustouma lé afou wititine fa roundoutouma. Adéne fénan yama tékatini goustouma sigane, ni foune foune fou boude na iyéye, ni foune fou roundoutouma iléme ti idimoune gnéri idi. Idi kare wo régui roundoutou fou roundoutouma gnéri, boughoune dou ma kotou goustou moune na déye, parce que goustouma, goustouma djadima férine kokouma lé, régui diongoni kokouma mo kotoughi ni, kokou mo kotou la bou afasamalé mo fé régui siti bane ghounné bigué ikoke yadé witine, itoudjou yadi dé, itingue yadi né iya, soube douine douine ma ya goustou si siya nro gnini ni nr a kotou dékdi idoké moni ni, ignétime idi gna fé sigane, roundoutouma nimo yongouni ma roundoutou moune, roundoutouma nérine, niroma ifou yongouni doron ma kotini dékdi idokémini. Ghounné bigué bane ikokou yadi witine nirone wo kotou dékdi niroma rotane younou kokou moune, boughoune dou jumbo <hesitation> boughoune dou goustou yane nro gni nini ghounné férine ghounou kokou ghoune mé dé fénan ka kougone kama ghounou gnama roundoutou kama goustouma fo mé ignity, iroundou boude ignity, iroundou boude ignity parce que kokouma witine, kokouma witine goustou ya nirone gni ni néyan férine kokouma biti kama, kokouma nirema kokou nini, ni ghounou kokouma boumo ka kékatimo ni boughoune ma férine wourma mo régui mode bari ni mo férine wourma yadi féni, nimo férine woure ma kaye mo kaye kaka kikatini mo foutou wourma mola foyine bari ma fountou wourma ghoune koke si ghoune boumo férin fiyé mola mode ghounné bigué bane yomé mo kotini ma kotini, yomé kotouni ma férine wourma biti kama. Fogo nro thidrine nro gnitima nro gnata gni ni, nro thidrine siganan, nro, nro doutane ifona, thidrine sigane mo gnitima mo gnata gnini ni, parce que kokouma witine.